الكمبيوتر يتكون من مكونات أساسية لوح المعالج اللي هو دماغ الكمبيوتر، بعدين الذاكرة الرام اللي تساعد في السرعة، و ما ننسي الجرص الصلب اللي يخزن كل ملفاتك، زيادة علي كده في بطاجة الرسوميات اللي تحسن أداء الألعاب ، و أخيراً اللوحة الأم اللي تربط كل الاج الأجزاء.